<noise> أكيد كنت <noise> مختار عمري وأنا صغير، يوم كان عمري عشر سنوات أو <noise> حداشر سنة. كان جدتي موجودة <noise> وكنت مستأنس معها. <noise> عقبها ماتت <noise> جدتي الله يرحمها، <noise> وصرت أحس إني وحيد. <noise> فأكيد كنت بثبت <noise> عمري عند هذاك الزمن عشان <noise> ما تموت جدتي ونظل مع بعض. لكن هي <noise> هكذا أقدار الله تجري، <noise> ما لنا فيها يد. الله يعين.